Sabur'a ira tasoutura nabaras natotik nini ilak, gulas. sumak sa sa bomari nini watan'a nini tasou tura sabur ira nawei watan nini kiliban fano nini masir nawei garai-garai si nabateta. Sabura woi sa waluk ira lekan tafusak bingan, mok isik tura waluk, sabur ira falabon mami tata nusi si dakulelan sabur i'ra tei, si daruk dasou, dabaras bingan, mok ira tura ar una'mo. habar sa falabona ira mami tata sa ningsan muhamat ni wawinara ingasan bibi kowak garan sa mami tata urana iwa nawosa lau moti lau nasubelat namuli isampe rei wanura mancia dataggi dasumbian sobas nawei nadudu wa parigi'ra nasou fandia naroka'i lebar'a namaton nabudas lebar'a nakuk nai'i ee muhamat'e sei le nawei numngasn muhmat iwa'i labai kila ira dukar'i numu ngasan muhamat i'sebi tura firaun loka. Te kekun mancia woun di ngasan mgasn muhamat ira dasumbin gafin, muhamat sia rekin'a nawei ni lenga-leng tura ningasan iwa loka wa, mingat kila ira dukar num ngasan muhamt it'tura firaun loka tei dongar loka to muhamat tura ata guk nai numu wawinara binikowak kumu matakena minlen fandia loka ira mingat nai sumbian'a lok tei mata wa'ira muhamat nakulelan muhamat tei loka bini kowak'o takulelan binikobak tewaloka. Dadi fanda' tawosa nalau moti tatagi narei esi tabail nini utan te, maresan tela nai tatanak tafas nini sabur te sa sa ira galak tamuli le tasou tatagi tasumbian tita, supi tamata rei ira kena lena boluk nasiksa kita boluk dongar loka to muhamat, dadi tatagi tawei nini kurjang la te la ira galak tamuli tamuli lau te nini wawina anak sinai tompat galak ta sou tatagi tasumbian tita. Supai'a kira muguru ira nini sasa mancia dakaruk kita boluk'a dongar loka to muhamat ingatan numwawinara ira mami toi-toi si waluk dadi muli ata ira sabbi fakalas tu si gafinfin supaya boluk <hesitation> dawei sasa boluk takarun boluk.